एयो तो मिठाइयां केई प्रकार री हवे केई दूध हु वणै और केई अलग-अलग फ्लेवर आवे वनहु वणे। दूध हु वणवा वाली मिठाइयां में मावो है गियो दूध पेड़ा है गिया। दूध हु वणवा वाली मिठाइयां में मूं सबा हु ज्यादा रसमलाई पसंद करु माणे रसमलाई खवा में घणो माजो आवे और घणी वड़ीया लागे।